حاليا قاعدة اشتغل على مشروع <hesitation> عبارة عن انه <hesitation> موقع ديزاين ازياء يساعد الناس انه يدخلون لون بشرتهم والالوان اللي يحبونها، ويجيب لهم تصاميم ملابس عليهم، وتكون تصاميم مختلفة ومتنوعة ومتحمسة طبعا لانه احس انه حيفيد كل الناس وانا اولهم.